La genti que estudia música al conservatoriu s'echa unus pocus d'añus deprendiendu más que'l solfeu assina que comu pa perguntal-mi comu componel música… Ara quiciás que col mobi pueis dil gravandu lo que tocas i repetil hata que haga sentíu i se lo pueas ponel a alguíén. Peru, o deprendis solfeu o deprendis a tocal el estrumentu, si no essu ni es componel música ni es ná, güenu, sí, ruiu.